Yo’q, buning iloji yo’q deb o’ylayman. Chunki, yer yuzida yigirmadan ortiq din va qarashlar mavjud bo’lib, har kimning o’zining yo’nalishi, o’zining xulq-atvorini tutish darajalari farq qiladi. Ularni umumlashtirish ilojsiz narsa va noto’g’ri hisoblanadi.